بصراحه ما عنديش <hesitation> حس موسيقي إذن كان باش يخيروني أكيد باش نختار أني نكون سبورتفيه، الرياضه يعاون برشا الجسم ويخليك حتى لو عمرك خمسين ولا ستين سنه تحس روحك ما زلت شباب وما زلت قوي وبكامل الصحه متاعك، بينما الموسيقى يعني صحيح هي تفيد أنها ما ت- تفرهد عالعباد وتفرهد القلب، أما ماهيش كيما الرياضه.